Kalau cuci tangan ya sebisanya sih harus pakai sabun kan biar apa tuh bakteri-bakteri atau kuman yang di tangan tuh hilang tetapi kan kebanyakan gitu cuma ya habis makan tuh terus siram pakai tapi aku di pondoknya dulu ada lucu tuh kayak ada mitos entah mitos entah dibodohin sama kakak kelas itu pas di pondok lakuin kesalahan tuh ngerokok kalau nggak salah ketahuan ustad tuh di botak ya diguntinglah itu cukurnya itu gunting langsung ke kepala kayak gini-gini jadi ya nggak rata gitu terus teman aku atau enggak kelasku tuh kalau mau cepat rambut tumbuh tuh habis makan tangan jangan dicuci dulu atau dicuci boleh tapi masih ada minyak tuh langsung dioles ke palu nggak tahu katanya biar rambut tuh biar cepat tumbuh enggak tahu kenapa tuh pasti kalau teman aku kalau mau aku botak maupun dia botak tuh habis makan selalu dioles ke palu biar yang itu tadi biar ganteng mitosnya tuh biar tumbuh rambut cepat kalau masih ada sisa Makan di kepala tetapi kan ya menurut ya sekarang dulu kan nggak tahu itu kan dibodohin apa nggak kalau sekarang sih ya nggak bagus kayak gitu soalnya kan ya dengan nadanya minyak atau sambal kan itu kan panas jadi lebih baik ke cuci benar- benar cuci tangan kan sekarang banyak produk yang di tik tok yang ngeluarin ke sabun cuci tangan ya banyak bisa mau sabun mandi kek mau sabun cuci pakaian cuci tangan ya nggak papa yang penting cuci tangan bersih biar kuman di tangan tuh hilang terus kalau kita mau makan atau megang barang-barang yang bersih itu kek ya nggak kotor lah kalau cuma habis makan dicuci pakai air baik tanpa sabun tuh kayak masih ada minyak atau sisa- sisa minyak apalagi habis makan gulai apa itu kalau megang kertas atau baju putih itu cepat kotor